Pala <hesitation> giot mambaen ahamantong tarsongon alame majolo, mambuat harambirna dope, ijalakan majo harambir on, ipanaek idabuhon tu toru, dung ipadabuhon di paluhut ma sude harambirna sanga sadia naporlu, dapot tolu puluh, tolu puluhma <hesitation> toluh puluh ma ikubakan ma baru di paparutkon mambuat santan nai, santan nai ma i parjolo i pamasak mambaen alame, mamasak aek milas, pajolo aek milas baru santan, baru i pamasuk topung, topung dahanon, dahanon nadigiling jadi topung, ipamasuk tu kualai i di aduk mai sude dohto santan on <hesitation> naunjung i karejohon tong soni ma apaalgi mambaen kon alame, baru dung satonga masak dabu ma gulo merah, gulo merah na ra non sakilo. Sakilo <hesitation> namanggaor nai ma nahonok rasadari saborngin nalalu iba sada iba, maka ipio-pio dohto koum-koum tetangga niba abagas i, manggaor-gaor na ma anhonok, mulai non cair ia same kental nabisa di sendokan, ulang lokot ia tu bulu i dohot bahul-bahul, bahul-bahul on tarbuat ngen <hesitation> aha pandan. pandai nai bahat do kan pandan on marmacam-macam adong na pandan misang, adong na pandan na ditopi aek i namarduri i nasegi tolu. iam pandan i di buat i di belahan duri nai sude baru di lulus tu api i, dung di lulus di korean sada-sada di bukaan di <hesitation> bola-bola, dung di bol-bola tong sude baru di rondam tu aek an sadari saborngin, sadari saborngin honok juo do ba karejo na sarupo dohot alame, alame bahul-bahul jolo di baen, baru mambayuna dope honok, inang-inang mantong again ni i, inang-inang, bujing-bujing. Anggoiba tong namangetong na do iba sanga piga dapot, dapot dua puluh <hesitation> otomatis harambirna duapuluh mambaen alame dohot topung nai satabung lonbi madapot dua puluh bahul-bahul, bahul-bahul ma guar anggo di cepreng, di kampung pe pala nda sangge-sangge, sarupo do memang da guarna pala penyebutanna <noise> pala inantongkan namambayu ai pe inang-inang honok do, ra saminggu, adong na dua ma siap nia saminggu i adong na 3 in sajo ma karejo ni inang-inang i sude i, son dia maa so adong ganan ni alame nadi gaor on tokkina i, harana nakkin mambaen alame rame-rame, anggo nasada iba do mate jonjong do iba non i manggaor i, adong dope non natungkap tu kuali i loja tu lalal ia manggaor alame i sampe tonga-tonga borngin, mambayuna do nahonok dohot ahana, in mantong pala mabaen alame okkon na lengkap do sude, harambirna, sian soban na sude, kualina, kualina nanggi namenek nagodang do, naditampil do tualak kuali i.